Karazan̈a kiraro haiko: savàty, tenisy, eo koà irô baskety àby io. Bôkà eo baleriny, ry talon; avy eo koà ten̈a ny fataon'olo koà ery kiraro bôty, karà zen̈y.